कनाडा एक अइसन देश है जौन कउनो भी क्षेत्र में पीछे नाहीं बा। खेल हो, अर्थव्यवस्था हो, विदेशी मामला हो या सैन्य मामला हो। कनाडा हर क्षेत्र में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेला। छोट देश रहले के बावजूद पूरे विश्व में आपन एक अलग पहचान बनाउले बा। कनाडा के अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया बा। भारत के पंजाब राज्य से अधिकतर पंजाबी जाके कनाडे में बसी जाले और अच्छी रोजी रोटी कमाले। भारत और अन्य देशन के मनईन के आके बसी गइल के नाते कनाडा एक बहु-संस्कृति वाला <noise> देश <noise> बनी गइल बा। एहाँ के संस्कृति और सभ्यता एक मिलल-जुलल संस्कृति और सभ्यता के रूप में विकसित हो गइल बा।